Naye, Tati, Ɗidi, Gotel, Joye, Sappo, Jweetati, Jweenay, Jweedidi, Jeego, Sappo e nay, Sappo e joye, Sappo e didi, Sappo e go'o, Sappo e tati.